Mënko, mënko kate udeyar, bëko cí bí ñaan yuŋ. Ñaan, ñaan ní kayeenfënţ kate udeyar, mënţakëm nul kënţakëm nul kate undeyar. Á bëko bawúm bá cí bëñoow <hesitation> bëko kate udeyar pasëk bëko cíka yeenfënţ. Bëko banaţ bí ací bëñoow wí mee ací kayeenfënţ. Kon bëtibëbá këtíb bul, bëko kate udeyar. Bëmankum joon bëtíb bul këwín kalik cí kacëli dí bul, kanjankal bëtíb bul këwín kalik cí kacëli dí bul, bësotiyo këwín kalik kafáacal cíka cëli dí bul me mëntíb kabúul këwín kací kadug melik mënjënţal kaloŋ pis mëndu cëli dika bul waw. Kon bëko kate udeyar